Telee kaa so battiri maa walla so kuran won yiite. So a ɓili moomo tan omo jogii komande a ñoƴƴan ma buton ngonɗo e tele oo ñoƴƴaa huɓban. Tawee moggi ngaddooji Kanal ɗii. Walla hannde yimɓe ana gollira wiifii, tawee hen.